في كل الحالات الحرب ما شي أخلاقي في رأيي، فما ممكن أقول ليك إنو واحدة من وسائلها، في الحالة دي الطيارات المسيرة، إنو دي شي أخلاقي، ما في حاجة اسمها سلاح ولا أداة ولا وسيلة أخلاقية للحرب، في النهاية هي كلها كتل و خراب و دمار و إنت في الحرب دايما بتكون بتكتل في الناس و بتيتم في الأطفال و تكسر العائلات و تخرب في البيوت.